Kur e mendoj ngjyrën e portokalltë, m'bjen n'mend dielli, mandej m'bjen n'mend freskia e pemve si portokallit, shija edhe energjia që ajo pemë ta jep. Poashtu ngjyrën e protokalltë e lidhi edhe me gzimin. Ma kujton edhe ni atmosferë t'ngroftë me shoqni ose me familje.